Zava-dehibe ho an'ny tanora ny mianatra eny amin'ny oniversite fa miankina amin'ny fari-pananan'ny ray aman-dreny entiny mianatra eny ilay izy. Raha manana fahafahana mianatra eny izy an, dia eny ny tsara kokoa, mahazo diplaoma eny amin'ny oniversite. Fa raha ohatra moa hoe <hesitation> tsy afaka manana fahafahana ny ray aman-dreniny an, dia eo izy dia efa <hesitation> tapi-dalan-kaleha dia mety mitady asa izy avy eo.